Ngwa nu nihe gbayeri ndumodu ba ndumodu bah badu nyeobu zi neh egwe ndumodu zi nu owah kah bu ki iji akah nye ahi amobu nhe ijirika nhe awui oweh ndumodu keh kah kwe agidah ni ah maza hah tah obah ni ndam yinem akah obah ni nnem yinem akah but nyeyinem akah owere ngah omedu ngah mini nah nah lc pasi veh neh ene erisi ochichi ele badu nma zi na ahi bah but nne soh bah eri upon mani bah buset Akwere mah nu mari busah enyi nmeso bah neh ere yah ba ochichi but ele badu neh ele anya ngam mah but mene soh bah nzam noh osobah because ndumodu kak bu ndumodu meh yeri ahim ele nma jor kowa wenem eriya kanum ze hemazore ijor mu aru njibem iwai meje emepeh kem iji-aha nzor mahaha nhe ushishi mana daziri ahua isuru nleka oze menum oza nhe omenum bht nkejikorum ovu krm as nyetuka nma nmaguru kpahue si meh bidore ahia kem na tah